Jun kiti kito'on jan ki'ki' wool tan kiwilik kinok' yutzil yutzil into'on <noise> che' into'on xan kimetnik kitz'ik tulakal ub'a'ax tal ki uchuy b'a'ax tulakal ma'lo' kite kiti'ij y kito'on xan, mentäkej hasta hasta chen b'aje'laj yan men tan kit'an kitz'ik seeb' tulakal.